Pos quiciás que la más emportanti en Bangladesh es el añu nuevu bengalí que lo celebran a mediaus d'abril, pallá pal catorzi o el quinzi. Es un festival mu coloríu. Se visti la genti col hatu tradicional, i canta i baila polas callis, hiziendu passacallis, craru, i alogu s'ajuntan pa comel. Esti celebramientu tien de vel cola agricultura porque se supon que es quandu emprencipia l'añu agrícola. Pos velaí, l'añu nuevu!